Mila torohevitra avy aminao momba ny zava-dehibe iray aho e. Tsy izany mantsy fa maniry ny hianatra any an-dafy aho. Kanefa tsy haiko mihitsy ny dingana mila arahina momba izany. Izaho moa efa nianatra eny amin'ny oniversite ihany kanefa tsy tafita alavitra. Maniry ny hanohy izany any an-dafy aho ka mba tiako ho fantatra ny dingana rehetra nolalovanao mba nahafahanao nianatra koa tany an-dafy sy nahatafitaanao ho toa izao.